Nda mi ɗaɓɓitii, mi waawni alien'en: honto ngal, ko waɗi, e honto min waawi huutoraa. Sannga, mi ɗaɓɓitii ɗemngal Duniya, luggere, fayɓe walla jele-ndiyam dow mayde. To faala, mi waawi ɗaɓɓitii jomgal alien'en dow waɗde ɓurndu, mi waawi walli dow laabi.